En komana inu, nene vaiso kua pene ka vasisio tuks ah ar tete woa ar kiukiu woa e tene kiu. Ar tsene nau ka vate woa ar vovore woa mea mia ti. Opa niati kavoasa kavate em patate gava. Pa tsan teme nom ati tu bua poh gava. Vasisio me abuarterave abuar pota upa buar. Eaan tsa woasa me atate upa en mata muani mata muan tsa pete tasu ena pa tsan woasan amia te bain ah paits ati panan vovoa sanom. Me ar nene woa wats nuen inu ar sese. Op ar kah baim araits. Raits akita tate vaupas. Se ha mia ti ar. Asese buavi. Atate va upaas tsa vate ene pa ma ar nan nan tete woa nom ati va raits, ati to kita tena a tate. Ati tsa kita tavuts a ti rekasa amoto. Ati rova kora vasese O yia rova kora tsa ta vuts, pats a ti noma en inu pean kan vavatsuts am buar ar tsiako aran. Vavatsuts oh kua ar tse tsiako aran ka soa ti ko an. Baim ma opa tika vets akuk nom a ti. Bua na vi ka noma ka iso, bes akuk wene, mukai op pa buar ka se a kain ar tsan se am buar, se am buar a ruene. se a ambuar oh tov, ganga ar tea va nasa buar a mar to va tasu na, po ven ven kita vatasu ambuar, a mar to va tasu a ti to vots ma pean a nasa va nasa buar, va va an ko tsi sa ra naa wa veni, tsi tasu na.